<noise> ngom karena enggena ge foli ngam wange moi tora enge alu range, foli alumoi ge ena ma ija nyagi range bolo ua nyagi malofo, dadi sodabi iya se foli ngam engena ora moi tora engena ngom so bugo pipi ge ratu sio ua ge ratu rora, engena ngom onge wange rimoi tora so kali se ora ma doii ora moi ma due. <noise>